Tọ ụk waam kan lọsịn saanị mọna <noise> ịlta kụmnụ mọna kwa pọ ɗọm ị pọ mana saa n ọn ma lalịn mawaụ pịdị nabụwa mọ nyan ɗịnọ ma sọrẹ nga kai ɓari kan na ya nama zẹ mọ nga kai nan yaịz kwaɗayi nam mọn ɗị wẹ n'ẹẹg amụm ɗịkɗịk mọ nga to ɓari n la sụgdụ saawa kan la yẹngẹ mọ mọna wanọ nsụgdụ saawa nwarẹ yẹnga kanụ kwanun ɗok nga mọna sụgdụ kwanun ɗọọgịjẹ yenzu mona pụdmụ sẹẹm yaa mọ mọna wanọ mọna la sụgdụ am ma sawai ko saa mọɗọ mọ watọ la yẹngẹ mọna yangẹ pịdị kwalẹ nyaan landị lalịn watọ watọ wẹẹn sama yẹnsị ka nẹẹ nyẹnkọ saama yadaụ tọọdọ pịdị nab wamụ yaa nga pẹẹmọ, ɓabu n'nam mịnị waa yaan amụm ɗịkɗịk kamịn gị ẹẹ mịn ẹẹ ma pụdẹị ɗọk mịn kwalụn kwaɗayi to nbịndagị yaan nẹka to ashe yịnị wa ẹẹ amụm ɗịkɗịk mọ nbịndagị mịnị kịma pọ yaịzi mọ pịdị ɗaarẹ Yaan waụ pịdị nab waụ ma waụ pịdị nab waụ mịn yaan wam ma watọ kanụn ta wịnị mịnị wam kọrọk mịnị watọ ta waịnị ọk kọk kịjẹ mịn yaan warẹ kụs wẹẹ mịni kụs wẹẹ mịn yaan ọnụk lanwaị mọ lantọ mịnị watọ mịn wargọị mịn watọ yaan kụs wịị mịnị pẹẹl wịị mịn wargọị mịn warẹ sụụrụn am mịnị kịna pọ sụụr am mịn wargọị mịn yaan lịịzị mịnị kwa pọ lịịzị, mịn ya pọ mịn saa mịn yaaan yan kwaranta mịn kwaranta mịn pọd ɗịlọ mịn yaan tịdamụ. Pịdị ɗarẹ mịn wargọị mịn warẹ yịlltọ la- lariya mịn watọ kẹẹsụn am mịn yịltọ ɗankwali mịn watọ kẹẹsụn am mịn warẹ ịltọn <noise> waam gị yaa ta kabaị mịn watọ yaanị mịn wargọị mịn warẹ yaan amị mịn warẹ yaan <hesitation> ɗịkɗịgị mịn wargọ yaan amị mịnị yaa mịn wargọ kwandẹ mịn ẹẹ mịn kwam ma ɓabmu mịn kwan ma mịnị kwan ma waanmụ mịn kwan ma wịịn mịn tịkụt ma lalịnẹị mị lịị kọlị ka mụụ kẹn na mịn kwandẹ mịnga pẹẹmọ wamọ kwaɗayi mịn yaagọ mọnọn ka kwan ka ịl. <noise> Ka yịl ɗẹẹgọ ka kwantọn amị ka wargọị ka watọ ọnẹ nbẹndamị warẹ ẹẹ kaaɗam bẹndam lọk nam ị ẹẹ ta dẹẹgọ ma ka yịị waamọ lasara ka kwandụn ka ọnẹ mọ mịnị kwadẹ kan ka lọsịn yaịz dịp wamọnọn <noise> kanga lọsịn ɗịp kwakwal lamtaị kanga lasịn ɗịp kwa kwaltantaị mọ ka warẹ lị am tị kị wịị ka warẹ ar kwakwallamtaị ka yẹẹlẹ ta kụkụl ka kal wịị tụlẹị kayaan lịịzị ɗan ta sụụm mọnga kwa yaịz saana kayaan lịịzị kị wịị ka lịyẹ wịị martọn nịịzọ pịdị kwal ta pịdị darẹ ma ịlẹ ma pọd dịlọ mọ ma mọmụd pịdị ma wargọị ma wa lịtọ waamọ kẹswa ma watọ kẹsụn kwakwallamtaị dẹ ma kwa <noise> pọ kẹs kwakwalamtaị ma wargọị ma at waam ma kwalụn sọọmị ma yaanụ ịkị ka nụ am ɗụka ka ɗụkịn ịkị yan kwal sọọmị kanụ nana waam ma yaịz ka, agị la ɗịkɗịk ka warẹ la paatọ ka watọ la ɗụkụm kaagị yaan yaat laɗịkɗịk ka wargọị ma warẹ mịkkẹ mịịkẹ ma mịịkẹ ka ta. Pọna ya pọnam ka nẹẹg ka pọna mọ ka kwan ma mẹẹgọ ka lịịdịị kị wamọn ɗị kị pịdịm kaagị lịịn wamọnnjanị mọ ka nas pọkị ta <noise> ta wamọnọn ka lịyẹ ka nas pọkị ta ra lalalla mọ mụm mọ kẹndụ ka warẹ yịl la ɗẹẹgọ ka kwadụn ka yịllẹ ka ọnẹ mẹndagị warẹ wọp paknị pịnụ tanụ ka to yị paịɗayị yamb wọk kụdị yamb ap kụlọkọ payaag waam kọn, paị paazẹ kama paazẹ kọn, yị watọ yị watọ wẹẹ waam yịgị ɗụlụn pọsịnnị kuma kwakwalla mọnọn nam taịzẹ gị atọ tọm kị wọkẹ kụd tọm tị mụm gara mọyị gị saa kị pọkịga ɗịpịgị ẹẹ, gị wakụn kụd tọm da ị mụwaị, kanụ ụk nụm waam baanzẹ mọnga kwa pọ yaịzị ka lalịịngọ ka irin num la roba mịgị ẹẹbụtẹjẹ nẹ nbịndangị yaa yaan yịị la robai tẹẹ warẹ yẹllụlụn da agị warẹ lịịbụtẹ ko non ga to aị ɗọọzi ị waị pịdị nabwa ị wanịn ganda, <noise> konon ga to, ɗọọzẹ ị waị pịdị nabwa ị wẹnịn gan da mọ ma warẹ ko non yaan ɗọọn lịịz maanị pịdị ɗarẹ ko non yaan kwam <noise> mannị yaan wẹẹnịn pịdị nabwa ganda kam saawaụ mon ga ka yẹngẹ ka watọ ka warẹ ka warẹ landẹ mọnga kwapọ landị ka kwapọ landị kawarẹ ka watọ kẹsẹ ka kẹsẹ ka warẹ yaan lịịzị ka sụpụm am kị, ka lịyẹn mọ mọ lị ta kamụnụ kawarẹ ka warẹ kụswịị ka kụswịị pịdị ɗarị ka warẹ kụs wịị, ka warẹ ka warẹ amị nịdụ ka lịịn am, amị nịdị kawarẹ kawarẹ nọg wayịm ɓaan lansịm nẹẹzẹ jẹ ka warẹ lịyẹ ta wamọnọn ta ɗeegọ ta ɗịndị ka warẹị kawa sụrẹ mọnga sụrẹ ka ga ko non yịltọ wamọ ẹẹzị ko non ma yịltọ wamọ ẹẹjị ka warẹ kwandụn ta agị ma kwamdụn ta agị ma wargọị ma ware tịiɗẹ ma tịktẹ ko non ẹẹ mannị ko non ẹẹ mannị ko non ịlẹ warẹ ɗọọn ịnị waị pịdị pọ mẹrgẹ mankụm manụm pụbẹị ka nụnẹị kama pọ wak kọrọk mayan wak kọrọkụ ma wak kọrọkụ ma yadd kọrọkụ pịdị yad wmịnị ma yaan ka yaan yịbụn wẹẹdụkọ kama parụt yaụlị ọkọ ka lịdụ ta kịịgọ ka kọtọ ọkọ, ka watu Ka watọ ka kọtụn yaịz wụtẹn ta mana ka lalịịngọị yabụtgọ kụkụɗẹ ma watọ watụ piụgọ ma warẹ pịịgọ kụt tọ wịi ɗọọmbụn am ka palụn ịkọ kwẹbụt gọ am ya pọ mankọ ka ɗịjị ka ɓarụkọn ɗọọn argọ <noise> mịnda yaad pọị atọ watọ ọtọkọ ma lalịnẹi ma lalịnẹị kuma ka yaag pọwụ ka wẹẹgọ ka ka ɓapwu dị waanam to yan ne ga to ɓari yin lii ma ɓapwu tị ta mana ɗọọm am pal ɓapwu lịdụ pịdị palọ kẹnaụ ka mana ɗọndụ pịdị ma kwobut kamana kwapọ wagụt pịdị mọ wẹẹdaụ watọ pal ịyụ warẹ saa san maụ ka ɗam ka wụtẹnụm gayịm pọ yaịzọ nẹ? <noise> barawụn yaazi. <noise>